Rah atôn'ny rameva re ndraiky, de izy kôfa- mbô hfany mitahir rano zegny am dezèr e, zareo <hesitation> kôf msotro rano zey agnaty aka karah mis aposiposin-draha koa leky nandraha zegny rezervoaran-draha e, mitaigny rano i. <hesitation> Akô fa tônga am dezèra am zegny njeigny zareo, igny le rano <hesitation> agnatin'ny rezervoaranjare aka igny, igny zegny no ahafahanjare miaigny ma- ma- manigno izt teo mo? Mihydrate vatanjareo de ahafanjare manohitra ley- ley hafagnagna be koa.